أفظل رسالة نصية أفظل لأن <hesitation> فيها راحة أكبر أقدر أكتب اللي أبي بهدوء، وأراجع كلامي قبل ما أرسل. بعدين الرسائل تخلي عندك وقت تفكر وترد وقت ما تقدر مو مثل المكالمات اللي تحتاج تركيز مباشر. بعدين بعض المواظيع أفظل تناقشها بالكتابة عشان توصل المعنى بشكل اوظح. بس المكالمات بعد لها جوها بس أنا أميل للرسايل أكثر.